Raha karaha nahy manokagna dia tsy mety loatra ny magnova an'izany fototarazo izany ny olombelogna. Anambarako anazy tsy mety a, dia satria tsy tokony hagnova ny raha efa napetrakin'Andriamanitra aminao ianao izany a fa tokony magnaraka an'izay efa nagnamboaran'Andiamanitra anazy anao teo.